Buran ceede yende julde e yende ndayugo am dan mi jaaban kaahu. To mi njaabi ceede kam mi waadan ta- mi waadan sugullaji am. Mi-mi nyotan limse bodɗum, kesum pol, mi defen mi defita nyiri, mii waadan sadaka, mi waadan kasuwanci be ceede mi lutti no, mi waadai kai kala mi waaday.